namo nggena maku cerita ge ena yo gahi oli, gahi oli anggena la ma dagilom gena baso la soro ino solom se solom ma ena, rasi ena ma gahi oli kagena tora. <noise>